دا یوه اخلاقي مسئله ده، چې ځینې خلک یې د ژوند د ښه کولو او د یوې فردي آزادۍ په توګه مني، خو نور یې د طبعیت یا د انسانیت په ضد ګڼي. د دې ډول عملیاتو اخلاقيیت د هغې د اړتیا، هدف او طریقه پورې اړه لري.